Ko wiyeete lasafika e mawnina boliɗe sanne, so un wolwi takki mun, lasafika e amfire e lamtarki e ko wiyeete miginet ko jaaɓata e wutine boliɗe haa ɓadaaki.